Kua yande pɨa yoyavi, jaeko öme öi yandeve ikavi pota mbae yayapo va, ikavi vaera yayapo mbae jaeko mbaetita ñanoï kua mbia yoyavɨ, esa kuraï yave yandeko mbaetɨ ñanoi kɨreɨ kavi